Feburayru kam lewru peewol, peewol e nyaaɗa, a taway ɓalli e njoora, nguru kanngu maa e ngu yoora, huunde saɗaa nawnuki innu aadama, nden ndaa sollaare, e ko nanndi non. Nden kadi ko lewru ndu anndataa ko taskanii-ɗaa fuɗɗam hitaande fuɗɗii yahanki ma no haani na walla boo woodi ko haani wo''inee kadi.